Sincerament d'le bestie che cunosu l'ai pa paüre, ma se deu dine ün-a dë chele che cunosu mi devu avei paüra ën po d'la vipra përché se per cazo t'la piste, pöle avei dë cunseguense anche periculuze